Mappekko ero abbotingeng makanjaq e ero abbottingeng makanjaq e iyanaritu ero mega e tamunna nasabaq ko deqgaga tamunna okko acara bottingnge berarti majaq i abbottingenna nasabaq pole okkomitu tamu e laiita makkada makanjaq ga bottingnge ato deq